الا بغيتي الأكل الصحي تنصحك تبعدي على الحاجة المقلية ولا اللي فيها الذهنيات بزاف مثلا يمكن ليك تاكلي <hesitation> الشلاظة تكون فيها بطاطا خيزو الكرعة اي حاجة تكون مسلوقة ما تكونش طايبة فالما و تكون ليها شوية العطرية و شوية زيت العود و كذالك بحال الدجاج و اللحم من الاحسن ماتقليهمش و مايطيبوش مزيان اطيبو فالفران و لا على الشواية هكا غيحافظو على المكونات ديالهم